karrit abbatokonen dandeni sadaqa kasa himbaseni diniah, aminenmila duraninen akumsun yedaah, ammotu amtan karrit abbatokon dandeni yaani inin <hesitation> bila fedi issa dandete qarrum fute inamarra akat fet inamarra gadin himbuftu, paka yaani abbasun fed lakisi inama wollin hinkitesenu, nam kulli riski waqit itkanna, nam kullinen sagale ak waq guddion itkan dargetaa dub inama kulli wotkitessan hiitatu lazima inaman ak waq guddion wollir kanit jira <hesitation> yaani aq sun ilalenii.